'A'ole nui na hola a'u e holo ai ma ke ka'a 'ai'ole i kahi wahi kela me keia pule, hele wau i ka hana he 'ehiku minuke noho wau ma ka hana no 'ewalu mau hola o ka la ma hope o kela hele wau 'ehiku minuke ho'i i ka hale e hele i ka popeku a kalaiwa wau i ka popeku mai ko'u hale he paha 'elua 'ekolu minuke wale no.